घर आपले दारधर धावकूळांनी अपलो शिकर। दोर्ता आनि मरता ताचे धावकूळ तक कुभ गरजचे। तो आपले धावकूळ नुस्ते व अप्ने दोर्लोले हेर शिकराचें। मास चिरूंवक वपुरतात तेच बरोबरो घर आपलें। धावकूळ जोड़दपाक आपल्याक राखपाक। चोड़पाक आनि हेऱ काम कोरूंक उजाड कोर्ता।